काल्पनिक बात के सलाह के जरूरी बात ला। मै ये प्रकार से दे सकत हो। आप ल ट्रैवल करना है जो देश में तो ओ देश के वीजा पासपोर्ट ये सब ल रखना बहुत आवश्यक है। और पूरा जानकारी होना चाहिए। कैश उपलब्ध होना चाही। और ध्यान रखना चाही।